Baasi bii baaŋa nɔŋɛ la ka ni ɛgera gu'ura ka duma. <noise> Yele yele wuu baa la san bɔna la yire gee ti a duma la yese kiŋɛ zi'an gee lebe paɛ na, fu wan nyɛ ti a ni ɛgera tara ka bɔgenama la guta e, guta e kaara a niŋa la a poore za'a waabi. Ŋwana ni pa'alɛ ti ka nɔŋɛ ka duma la mɛ.